<hesitation> Fomba anaova famelabelarana zany, laha ohatsy ka olo maro be magnatsiky anao ao voalohany zany a, tokony mba madio akanjo anaovanao egny de magnarakaraka an'zay tokony ho hainao koa raha ho azavainao egny mba tsy ho diso iha de soa avao koa zany a mba mijery amin'olo agnazavanao raha regny fa tsy hay loha igny miondrikondriky nefa gn'olo mijery anao avao.